Mört ja uhmri ommaq säändseq as'aq, et ega naid täämbädsel pääväl nii pall'o ei kasutadagiq, a veidükese siskiq. Naidõga saa kas pipõrt vai suula väikumbas tetäq.